Bross a dent nga ké bé sirono ké ni nan kabo gna wankhi na lakhé ηankhi angana yigué angana dougouta a na lakhé nsonondi mala anganagni sakha wouroηa a na lakhé nsonondi yilen gana kéré angana guiri khadi a na lakhé a ana sonondi. A yogo yéyi a ya ndémana anganta kanbé nkitta mokho bé kenthiou kou do a lakhé ké nan souno a na timé nbeuguéye.